<hesitation> nei lo ma hese lawa, ma hese lawa wa'a eu eu lawa sa ruae umane yama ina hese lawa hese lawa sa yau pekerjan rua'u rere. jadi pekerjaan remesa tumata bisa arua u ta'm si bisa an hatu lo sasalo ue taa'm ana hatu param bisa ta'm karna pekerjaanru e'u, pekerjaan tani pekerjaan tani mesa pekerjaan oroe mereo ehim ten eu im ten eu seina aruema rua ema mane jadi pekerjaanru mesa pekerjaan oroe jadi imten eu dua reio strahat imten eu dua rei u eo ramense yang penting lalo lalom lawasem patinane yaka polawane sepa lamasae ise remesa lo'uem hidup leu mereo, intensa semehelu ulane sase sei naru em sei aruem tam jadi kalu hinten eu rinten eu berati. Lawamesa bisa sira sira ehu lau ulane sase ulane rua sase rumesa tergantung ala yale mane aranem pekerjaan merio lau lau lalo mhutuam lau lane sa yo e unare lumase nau muturu muturu nasa kam lawa mereo muturu law saka lawa mesa dua re'i petu telu sa'a se petu lima sase rimesa alwae muana lowaaem mahina mu keluargam ehu em mereo jadi kalu hinten eu hinten eu berati musti luma na muturu kalu ara uesa musti muturu na luma luma wae sasa masi te'at yale masi ke lahu re nasu re kopi re te ehu eru asa eru lamae lumami na ro'una waele lo ninu kalu tam sa uhese poporon tutup musti unamaele nam ninu hinteseme helu eu lamalawa tanesa olama lawa mane hintensa seme helu lau hulane sase petua rua telu berati. Saka sakam lawa lawa kasibi lawa tandan soklat ya pala porawane yaturene uhe eru merio lau turunere tipaiya lau na la lumaturenu helu na u sakae hinten ehu rineten eu mite sakaru, apalawa iliere tipai nalo kebutuan petu <hesitation> isa seru rua setae hinten mite lu sakahelu himten mite eu saka helu saka saka saka lau barang ulanesasa musakepen ana maneo, ho etueru olama pondok sa se nalo kebutuhan mo ana inten seme helu seme helu sa lau hulane sa musim turune me la hulane beratio masa kepen menio kalu turune ehu <hesitation> hari lo'o pala se porawane se rasa rereweia rasa reweia ehu tae i eu li ere tipa yau lau rumutua na urumu tua sa te eu ka pala sa eu ha'a aru sa aru sa aru tae kero peteo mone i kero peteo mone tae lo'ueru <hesitation> ehu ha'aru. <hesitation> ehu eru le eru ipai liun eu isa se lihu rua se lihu telu sa se aeuo rira eru rira eru lau rumutu rumutu a eu timbang yaru na timbang yaru eu timbang yaru lau ehu ehu timbang tae o saka saka purawane helu sak saka purawane purawane ehu rasa re tupuana li ere tipaiya re tipaiya oli ka uru i saka sakaru tupuane lau <hesitation> sun lau le mutua kai sa aru na nia kariyawan sa aru sa aru ehu ae lo ue re tipa iya rue tipa iya lo ue lo ue lau si sa ae ru eru karera, tae hulane sa me tae eu ae mumu helu kalu re tipai teluta ehu eru berati ae mum ai mum ai mumu lau urane sa ulane sa saha berati pusi porawana menio pusi pora wana sa ari loue liwate sa aka eunia soklat nia pala masai roeu tane tane ta hela niele masai eu eru mereo tane lo mua na mua na ehu esi losi masa depano <hesitation> kalu se me mane berati. Harus eu ni'a <hesitation> penimbang nai lehe elin ela e ka kilo isa lihutun se kilo isa lihutualu se kalu perawane berati nia elie la'e mo kalu pala sa standar sa hutualu hutunome eu eru mereo ta'e pala ehu timbang yaru ehu tae porawane ehu berati niele hese niele sa re stenga mati sa rasa lena rasa sa unalane unalane ehu ta'e o sa'a sa'a ehu tae lo'ue, lo'ue ehu weulo wehe ehu tae ha'aru ha'a tae sisi, sisi ehu tae itieru olama lane itieru lama lane tae hehuru hehuru lau rumutu lae hiterua lalane helu haturua pe haturua pe tae nia penimbang na si timbang yaru si timbang yaru kiloa ehu isa se hu isa tae nanare kepenia ta'e lalo lalo lo i sua lauese lo nia la ehu are me lae u pae'a mane tae sama sama re kepenia me. Sama-sama re kepenia ma ehu ta'e eu nia param param se akau na la wase tane mutane masae isa se turene masae sae isa se ehu <hesitation> jadi tanei sa lo hesi elawa mane jadi ose lawa mesa ehu eru jenis sae mane niele se pala se soklat tanemane yang penting lo lo kepentingan lo anawa si masa depan masa depan ehu berati.